Estrumentus assín de pescoçón izis, no? Pos los tam... atamboris, craru, el tamboril que toca'l tamborileru estremeñu cola gaita, los timbalis, los pratillus, el bombu, la caxa, las congas, los bongós, los silófonus, las campanas, los triángulus, las maracas, las castañuelas. I alogu paquí ai genti que discurri i hazi es... estrumentus musicalis pos mesmamenti conos güessus delos chivinus aspeci de silófonu.